في مَتَل لِبْناني معروف الجّزر بي أوّي النّظر هيدا المتل ما إجا من فراغ، لأنّو اكتشفو العُلما إنّو الجّزر بيحتوي على مادّة إسما بيتاكاروتين وهيّ مادّة بتتحوّل لا فيتامين ألف بالجّسم وبتحسّن من جودة النّظر وبتغذّيه.